Burooŋ bara jaat aan ujut urooŋ bo bakénut waaf wara alunlum. Marok alunlum waan ajégulolal mé buroowo ubabaj nafa waan nooma mé néŋar nak ujamoral bajégé bara alunlum do nak uŋaral nak uñoworal nakana do sihajohola samémééŋ yo écilmé jaat éni ukénut waaf wara alunlum mat umiir wan nébajul duniya mat ujamoor siin bugaan gakihi mé aw fanahi sihajohi saméŋé ubiit éju ukaan so.